Ha, bu loyiha bizning birlashgan mehnatimizning natijasi. Har birimizning hissamiz loyiha muvaffaqiyatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Birgalikda ko'p qiyinchiliklarni yengib o'tdik va bu ishni yanada qiziqarli qildi.